கல்விப் பாடங்களில் அடங்கும்: வரலாறு, பொருளாதாரம், கணிதம், உயிரியல், வேதியியல், இயற்பியல், உளவியல், சமூகவியல், மானுடவியல், இலக்கியம், ஆங்கிலம், கலை வரலாறு. இசை, தத்துவம், அரசியல் அறிவியல், புவியியல், கணினி அறிவியல், பொறியியல், சட்டம், மருத்துவம், புள்ளியியல், தொல்லியல், மொழியியல், சுற்றுச்சூழல் அறிவியல், வானியல், புவியியல், இதழியல், கல்வி, வணிகம், சந்தைப்படுத்தல், கணக்கியல், நிதி, குற்றவியல், ஊட்டச்சத்து, பொது சுகாதாரம் மற்றும் பல.